<hesitation> Omumwaaka twiinemu ameezi ikumi nabiri, okwokubanza, okwakabiri, okwakashatu, okwakana, okwakataano, okwamukaaga, okwamushanju, okwamunaana, okwamwenda, okwiikumi, okwiikumi nakumwe, na nokwikumi nebiri.